צו- די וועג צו טון <hesitation> וועש דורך די הענט איז מ'נעמט די וועש, מ'לייגט עס אריין אין וואסער און מ'לייגט אריין אביסל זייף אין די וואסער. נאכדעם נעמט מען די וועש און מ'דארף עס אריינרייבן אין אנדערע ווע- אזויווי צוזאמען די סחורה און זע- <hesitation> מאכט זיכער- נאכדעם קוקט מען עס איבער צו איבעראל איז אראפגענומען אלע פלעקן און נאכדעם שפרייט מען עס אויס.